Bueno puej ninguey tiel tiel kiej ambaj lo que aran pues de meawan kiembas kaj ps showalley aran nagushnüt wesh de potsoj juy iñat pues ñipelan ps ata seguir ma- ma ajleck makiej mi familia pochiw ajleck kej najñe porque ja iñat doj lamatuch alonok kat ps atatuan pues lacanchij jouw manguijier regalo porque lamatuch cabo de- de pues según ñiwew de kaf febrero dia del amor y de la amistad atatun doj mi entreguer lamatuch kaf este abril pues ñipelan pues sarangu at guiñak kuej monchitueñ anok cuchuj lagush nok parmonguich porque panguijier regalo porque ajaw de que pues gaj meatsum monguich mi entreguer lamatuch kaf mayo kaf mayo pues lean momeaj tsuj ps mi mamon wesh an ñipelan namanlliliw maranguw anok kush nagush nük teaj ajchiw anok kej este regalo mi mam, ajchiw mi pastel nguëy nakuej lo que jier ngus parmaj chiw tiel kaj junio pues la maranguw lat mititiw keliaj omeaj tsujmititiw atatuan la- lamangaluw guñ regalo monchiw mititiw o apoj chiw tomien o paranguw nok monchik tuen porque pues ajdiem muw majlekiw aj leer leaj omeaj tsuj lo que mititiw aran por ñiwew y mietras guej lamatuch este kaf julio pues matuch matiew escuel monguich. Guesh an lamaran este clausura pues ñipelan la lamaran mayam jan mañeñ mi kual uj lamajchu comida chij mi bebida porque ñipelan pues atmam ajta compañar mi kual anokor op mush mi regalo guñe nakej ps lamaranguw monchiw ñipelan mientras guej pues lamatuch mas tiel kaj este septiembre atatuan ayacju este adorno tiel kieambaj arrondoj este tiel calle parmajaw de que lamatuch kaf septiembre y pues kaf octubre lamatuch kaf de nagushnüt minagush nüt mi tiel kambaj kaf noviembre pues meawan ñipelan gun dorom mu meajts mi mi familiw ajchien diowuj lamaranguw mi ñitiel amallaku mi tiel pesh castil mallaku torta mallaku chocolat mallaku pues meawan lo que ñiwew leaj omeaj ajtsuj andiem mi famil parkaf noviembre pues kaf diciembre pues nguesh an ñipelan a- a chijleck a veces mongoch chowish porque ajleck vacaciones apilliw la- lamaranguw nagushnüt toponguoch wishiw y pues showalley ñipelan ngomakuet meawan costumbre lambuw majtaku compañar se que mi familia se que timochoj angocho wish waj ñuran madrina pues meawan ajguey ñipelan casi entero tiel ñat ñipelan pues ajleck ajieruw akuej lo que ñiwew aranguw casi gumashuj tuj ajleck showalley costumbre y tradición tiel keambaj.